Manjá kul ţí umundu wí añaţ de pëjá kí mëmbuka bí akëma këţaf te wucaţaru mëndiŋ këjá paŋ. Naloŋ ñaan kaţoo kajá de kaţuwa awu wejaţul wuţëţë bá njá ndoo mee njí kadoo ank ñaan. Ţí ndoon mee kadoor ñaan kabí wín wul fáan dí nasiyen baţí. Cí buţ bañaan, bañaan ñamaţ de má ñaan nawín wí uwejat kajá ndoon mee kadoor pase kabí wín fáan dí uwínjí.